Ŋ bɔɛ. a bɛ sɔkɛ kpaona. Hiŋi lɔ ii wa sɔkɛ mɛ a, ŋ wa ii yɛ ii waŋga gii. And ii sɔkɛ mɛ kpao ii sɛmbɛ la. Hiŋi lɔ ii wa. Kɔnɛ ŋ nyɔmɔɛ ɔɔ ŋ bɔɛ. Kɔnɛ sɔkɛ mɛ ii kpao ii sɛmbɛ la hiŋi lɔ ii wa ii sɔɛkɛ. Ii kpao ii sɛmbɛ la. Ii ma kpao wasu la. Bɛma ya kpaoe wasu la, ii be a fɛ ya. So ii kpao lɔ. Hiŋi lɔ ii wa a. Ii kpao bɛsi la. Ii fa kiima bɛ ii ya kpao. Bɛma ya kpaoe. ya ii fa kiimae, a na bɛ kuŋdu ii ye. Kɛ ya kpaoe wasu la, ii be a fɛ ya. So sɔkɛ mɛ, ŋ nyɔmɔɛ ɔɔ ŋ bɔɛ, ii kpao. Ii kpao bɛ bɛsii la. So ii kuŋ kuŋda mai. Ya kuŋde a mai, a yɛ i basa. ii nafaja fɛ ya ɔ.